ustu gosuga ni se ro bolo ustaya ro gosuga mandendend to ka wanchu bohanange, hewa suga jenas tibandu bolo paula.